Jokuae <hesitation> electronica jaejo corriente pe yaiporu vae, kuae ñavaetako, <hesitation> yande yaiporuvae jaeko ñeerape, jarevi computadora, oimevi iru jaeko tableta jei supevareta, kua <hesitation> jare ipresora, jokoropi ñanoivi calculadora, jare iru mbae, mbaereta jae má yaiporu vae, jokua, jokuareta ñavae kua <hesitation> tembiporu.